I da ngu narlip ngu qurluqa i ngu narlip sa luqa ama aninalka i ngu narlip ngu kurl aqa. Luqa ma valamga de meka ngu narlip saqa ip ngu qurlaqa i sama ma arlatirang i qaitkiaqarl bup ninang. Tika diip ngu lavaraqa. ngu lavarini ama langas ba qaitika ini ngatit dap qaitika ini ngaralir aa dap pra ma muaqavap i ngua tu guaqavap na ngat. Qatira ba sap luqa ma luqupka de diip qua yiama qalang i ravalanga ba qua ama qalaing i ra narlip tanban braqa de diip tanban braqa. Dap i yani de diip qua ngu narli ngu qurl luqa ma valamga de qua ba ngu narlip savat lirang mara i qua ama custom i diip ngu takmat taqurla ip ngu palang luqa ma valamga savat lungura ama custom i ura takmak na lungura i qua ama yos arla smas dap. Dep diip ura palang luqa ma valamga. Dap qaitika luqa ma valamga de da ngu narlip ngu kurlaqa i bup naarlatirang i qak i qua qanarlip qa van braqa dediip qavan bat luqa ma valamga de diip ngiaras lungura. nguaris lugura ama qalang ip qavanbat luqa raqurla ma valanga. Da vip ba ut narli sika ivutas de diip ura valanga diip magnat da ra rakamat naqa i ra rlavarlapka da ra sitkmat da raru ama srlik amani vra ma evat. Diip magat da ranbandam prirang i qak qan ban pra ani da yiak. da yiak ip qatit sava vatki i qa tal ini ip katas Naman luqa ma avalamga. I guari ra man aa ba yiase ba naqautki qurlura ip magat da yiase da ut plang luqa ma valamga da qarl ip magat da uraranban braqa de diip utisa ura srilikirang sa vura vat ip na qaitki ura takmat nerang ip utas. Luqa ma valamga de tika bup nama lat i ngi la. ngi lavaraqa nana custom de diip ka ram ip qavan pat luqa ma valanga nagel ngi dap kua qavan pat luqa mi yane muk nagel giak i sika qa kurlaqa ama valamga de tika diip qatu ama palang aa da qatit savat lungara ama valamga de tika diip qatu ama qalaing aa da qatit savat lungara ama custom i diip ka takmatna ngat. Qurliqa qua ba qa man ba qa mu ama qalaing aa gal ngi de qurli qa ip sevuk diip magat da ip galgalnana lungura ma talak de diip katdan ba qatarama valamga nagel ngi. de sika ngi lu ngi ama ama gamansana galagi de diip ngia tu ngana ma gerang i raqurl ama qalunini dap kua ama qaluninin dap kua ama daqa manluqa ama valamga da ngia quarltam ngat suqut giaqaiqatdan da valamini gal ngi i mudu qa van pvi m nagel ngi da qatis sa ngat savara ma customika takmat na ngat. Qaitki le tatakmat na ngara ba savat lungura ba ra tas. qatiiaqarl ngi de qurli ngia tika madu ngiqa qamat lina nanel ngi. Dap qaitika ama qaqara mamu de ra narlip sama valam i ra narli tak ba iara de ra resis tama valamiring ama langas irai narli tanban brirang ip ta kurlirang. Da yiakiyi de qua ama dapguas nirang. quarla ma qunasiram. quarla ma qunasini itaka ma qaqara lara de ra narlip ta tas ama srlikrang. Ip ma srlikirang ip ta tas dap ngana yiarang taqurla i ratuvam. tatuvam saqa yiang angararlang di qua diip yiak ka van brama qunasiram ma valamiram. De tika dip kurliranga i ask arl diip tika vekpek i tika lamak i qa kurlini yiama langas. da ip ba qa kurlina ba qaitika iningatit ini ngirl vra ma gaski da kuarl ama gasim de ngiatdrlam i qa takmat da magat na yiavira ama ngilit da iv ba qa kuarl aa dap pat ngaria namga me asaaqang de diip sa qi qan ba qa sarltik sa lina itk naqaitki qis seni mne lena ma vakamini. Sani dup qa rakmara ba sa qi diip kurli ngi sak mat ngi i qaqti gia valamga qamit pogas dap madu i di ngu tu giaqavap savat luqa ma valamga ip qua gia bisnis dap <laughs> kua lue nan ngia takmat nama girrang ip ngia. ngia tas. I qaitkaqarl ama qaqat dii tika ra de qautkiaqarl iara de tika ra resis tama takmarirang taqurla. ba nget galama qaqaet ra mai de tika ra de luqa ma. ma qa de ama valmga de ra narlip saqa. qa navarara tuaqavap i ranarlip ta qurlaqa vra ma giyi mai. Ba iv yak i tika quasik imara tarldap qaitka diip yiak ka ngang ba qaitika qanban brani ama valamini i qaitki qa qurlini ip qaitika qa lavrini. I qa lavat lena de tika aqalangitn aq aa i naqa tritnak pat lena ma valamnini. Tika qa qurlina da sama muaqavap aa ii diip ka tuaqavap savat lena ma valamini i na qalainginak pat lena ma valamini. sika yiak mamuk da mamuk i tika vra ma luqup mai. Ama qaqat de tika raresis ta leranga leranga ama avalamirang i ra narlip tak ta qurliarng ip qaitiki savat lungura ip ta ta. Diip ta quarl ba qaitika ip ba ngi quasik de tika qurlingi raqurla dap lue ra quarl dap ta taqatakmat nerang i ngana ma qaqat ara salang irang aa darlik i diip ngarangang ba ngatas. I vap ngi qaqailika ngia rakmat nama alugam de diip nani qurli gia valamini ama tlu savarani davip ba quasik de tika nani vat taraqang ip ngi rakmak nini i qua ngi quapini dap ngisa. qua ngi sananini i nanini ngara ngang ba ini ngatas de nani ba giak mamuk qa taqan i ngitban brara smas. I qua qan samakomitiqi ba ga raqarlaqi na aslana i lira gia valanga qang ba qa tas. Dep magat na ratis ama qalaing ba raqa ngi lu ngi gia valamga i lira qa misavat na malakmarirang i qa. gia valamga qa mas da qan ba qatis ama qalainga ba ngi i nani ngi quarltam ngat pat ngia valamga i qang ba qatas qaik aa smas. Dapi ba ip ba luyu ama ngatdarlam pra ngi de naqaitkiaqarlka diip ngi rakmat nama lungi i rataqan aa de diip ngi rakmat na ma lungi da qua ngi quapka. Ngi quapka di sika yianga i tika ma ama baniskia i ngia quap ngia quap luqa ma valamga ba qurliqa. I tika ngi lavaraqa de qurliqa mat gia tarl. quasik i qua qurliqa memuk. Qurliqa mat giatarl ba ngi lavaraqa ba ip ka ngang nana de dap lua va gia ngarlit i ngi. ngi tanang aqa da ngi quap da qua ngia tu qa marama lungi. Sika giak si yani raqurla. Ngia drlam i kiaqarli de tika ma qaqat tatmatna ngara rasalang darlik iyama ma smas irang. Iqa rara ma qokau dap quarl ama qalun dap qua ama galvip de ngia darlam i diip ka takmara de sika ma galivap de ama qalaing aa dap i qitki lungure diip qaitki qamnam lungura ma galip. Ama smas ip ta tas da qurla gia valamga qang ip qas. qurli gia valamgia qang i kas aa qal giak i na qanas pra ngi rama qalaing. Quadik ngi tu gia qavap i diip aqama qalainga ma gilka da qaitkias diip ama qalainga ma slurka pat lene qua gia valamga qamas asl ar laram ba qa qavarlsarum dap qua aa qokomarit ba qavarsat da kua aa galip maram. Ngiat darlam i ama galip maram de sika aa ngrla vak ama qalainga i luye gia valamini nga tas ba diva ini ngia tas aa bavip ininngara parlsat de sika diip luqa qaran ip karis ama qalaingia barak aa ngi ip ngi van bri ni i ni nga mas. Varlsara diip magat da kiaqarl ngit matna gia slang de qua ngi narlip ngitmatna gia slang de saingis ngitmatna gia slang i vip ba utnarlip ura slang de mamit i ut darlam i ura valam irang de iranga i qaitikaileranga de irang yiane i uranarlip ura qurl lerang aa meka. Da diip utis saingis ip ura matna ura slang di mamit saingis da lua yiara darlik de lue uratmarna navra ma kakirang. Qua ngia tu ama qokoqa dap qua ma. ma qlumga dap quarl ama galipki de naka mamuk i ngia darlam i ama valamga de sa naka qang amanu da naka ngi rakmat nini qurli ni saings ivini ngarl aa tlu ama galip marani. Ngiat drlam i qaitkas ama valamga de diip ketparang i qua va diip ta taqan daqurla da siia ngan mi de ngana narligal ip nganaq ngana rakmat nama lungap sagal ama valam irang. dap qua ngnaquap. Diip ngana quap de diip naquarttamna i qurl i rang i ama tlu savarirang nganmatna darlik naqaitkiaqarka sagel aa ngana sma i rong i ngan dras aa <noise> Davip ngia tas aa dap ngia drlam i ama ma qalainga de naqaitkaaqarlka de luqe tika ma ma barlka vra ma valam ini naqaitkiaqarl div ini ngara. ngara takmat na ngi ba sa qi diip ngi rat de vat lena i giaka snas pra ngi rama qalainga. Sika qua ngi i mangari qiak kanas pra ngi rama qalang de diip ngi quarl tamna qalaing dap. davip ba quasik de qurli dap tika ngi quap ngia quap ngia drlam i nani gia valamga qang amanu da qas. Kua gua valamga gang amanu sagel quakmamuk i uni una. una matna da unatmat na aa darlik de nani gua valamga qang ba qatas guaqa slang aa de diip nani qasnas pra ngua ngu kuarl tamna qalaing. Qua qatdan sama barlta ba na tla ma slng. ta misavat na lungura de diip taransa, tika qa ran ba qa marl aa mat gu tarl da qaraqa ip ngu kuar tama qalaing pra ma smas i ip ngua kuarltam ngat barak guaq aa muk pra aa smas irang. Da kaitka luqa ma valamga de bup nerang i ngia savarama custom di kias bup i tika ngia narlip saqade diip ngi kuarl ip savarama custom i tika ngi larini i ama langas be ni nga tira. be ni nga tit. be ni nga tit. be ni nga tit. be ni nga titi ngi kurlina nadevat ba tika ngi kurlini. ba ngai kurlini. ba ngia kurlinvra magasak. Ngia drlam i kias ngi kurlina. tika ini ngatria dap pat gia sak ngaqam i ngi rirl ina ba qarl iv ini nga rarirl bip ba ma barl ini de ngia darlam i ngia tuvap aa savat lungura raqurla dap. I nani ngi taknat na lungura qua ngi takmat na lungara ma smas. kua gia giqa smas. dap kua gia giqa ara smas i ngia drlam i ngu kurl i lene nanu savat lungura. Nani ngi plang ini da ngana kuiram im ip karl savat lungura ma smas dap i ama custom aa ngarla vang aa i ngana takmat, na ngana takmat na ngana gi qa smas kua ngana brataqa. kua ngana. ngana srluqa. kua ngana marn. De da lene ngi narlip sa luqa ma valmaga ip ngi. ngi kurlaqa savat lerana aa da quata ngana lene gia qalaing itnak i ngia tritnak. Naqaki diip ma tika lue de ngia varlsara da ma. naqaitki dep magat da naqaitki de kurli ngi raqur laa. Tke ma <hesitation> qua ngia varlsat lungure. qua ngia varlsat lungure. qua ngia varl savat lungura ma custom ba ngia varlsart ba mekip ma ngi raqaril guirl ba ngia raqamugun i srlak na ngia navat lena i mani ngia vrl ba qaitika vrl vra ma kua ama yuqungi dap kua ma yuqunim. Ngia drlam i ramu lungura ma taim b agia qamas ip ngana vrl ip savat lungura ama custom i ngia drlam i ama custom dec qaitkias bup nanga rala. bup nama lara i dengi vrl i qua sama vara maqasna. Ngi parl sa giaya ma vatki i ngi. ngia tarl naqi diip magat da ngi tlu rama mang savaranqi diip mangat da ngi tlu rama mrlan savaraqi bep parlsat da sagel giyak. I ngi parl saqi i sika ngi tlu riyang ama mrlan savaraqi de magat da ngi tap savarga da kua ngia ding ama bale. I ama custom aa ngarlavang aa de lungtaqurlaa i bup na ngat bup na ngrlararinrang. Kiapqarl i simuk ngi parl aa ba ip lep sevuk i ngi parl de tika ma nirlaqa ma qunaska barak lerang aa de mangat da gumann garlguirl iviip ngirlguirl sari sap gia vatki. Da ngi raqa muguna i kiaskarl srlak na ngi navat lena da ngia tu giaqavip pra ra malara i mani niga le ngia varl taqurl aa. Askarl kue diip mas para ngia sa qa manirl ama qasna dap kua ama lotuqa i askarl kurli ngi i ngi raksas i ngi vakmat da nga mali na lungura malat i mani ngia vrl sa ngat pat lungura, kua vat lema ma yuqunim dap kua ma yoqan ama dapguas. De diip ngi guirl da qa kias karl ngia ruqun aa da qurli ngia, da vat lungura i srlak na ngi nasat lungure mani ngia vaikmat pra ngat. Kua diip kurli ngi sama lotuqa dap kua nan. ep magat da qaitkias karl diipb ngi taqapurl manas i ngitmatna yiane i qua ngia tugia qavap savat yiani aa ma rlrini da qaitkiaskarl sa qi ngi ngang. Siqi qua ngi ngang ba ngiat matna vat gia galip maram i ngiat drlam i mani lena de ngia varl sara ma qalaing a namat gataqi de sa qi ngia mu giar qavap pat lene ngi rakmat nama galip marini da kua ngi raqatakmat navet gia kakerang i mani ngia miri ngia raksa pat lungura aa ba sa qi ama samangi mat nagt. De ngi rakmat sa marama, ngi rlap. Ngi raqa mugun aa i srlak na ngi navat lungura da saqi ngia ru gia qavap i ngi rakmat ta lerang aa ip naka samat gia gataqi. I ngi guirl ba ngia rlap gia navat gia kakerang i mani ngia vakmat pat lungura ba dang i ama samangi mat gia kakerang brangat de diip ngi tlu ma. ngi takmat ta ma kakerang diip mangat da ngi dangdam de ngiat drlam i kiaskarl ngi takmara ip samat gia gataqia i mani ngia varlsarama qalainga savat lungra ma custom. Ba ngia varlsat ngana ma smas irang i ama valamga qa mira. ola ngana ma qalunga. da ma ama qokoqa. ola ma praum da ma gi de ngia rakmat na lungura ba savat lina ini ngangim. De askarl diip ngi guirl ip ngi raqamugun da saqi ngitmatnna gia slang irang. ngiarama rimirang aa ip sa qa ma gia smas ngiarama rimirang aa. da kua ama qalunini. kuarl ama qokoqi. Ngiang aa ba masna ngia rakmat na lerang aa diip ma da qarl da saqi ngia drlam i gia smas irang i sagi ngia rakmat nirang i ngi takmara dap kua gal gia sirliqai nirang amdu iya ngiatas yiane dap ngia parl sa lungura. Ngi parl sa gi yarang aa ma smas rang itna banas ngia darlami ngi parl aa dap bup. Savat lungura dap ngia darlam i ngiana ngia vis mara i ngi mali rama qalaing ip prari savat ngana ma skul ip ngitban barara skul da kua ngitban barara gi ara luan de qaitika ma qalaninga qatira vat lungura. iviye de sitkgial na ngan i vat ngana leranga i quasik ngan dlu savara ma qalaing. de ngi rakmat navara ma kakerang ip karl ngi lu ama qalaing diip pra ma skull pee nganama trosas klina savat ngia vis diip magat da sa qii ngi guirl savet ngana ma galip marini naka lena ip giatnak i tka diip gatgat pra ngia sena i ngi takmat nena diip magat da qasip ngia tu ma lena ba ip parlsat da ngia kutprina aa da sa qi ngi tap tamini aa da ngimingim ip sagal lena atlu.